Eo amin'gne efatra eo karazagne i zavamagniry amignay igny ao, da gne sôsety, da misy paiso zay ko agny ao, da pôma, da ravim-bomanga, izay avao, da misy kirairaika aby zashy ny isandreo aby io, raikiraiky aby <noise>